Inga u sahila kir nearu, mazajeara kira gon nearun, yani kede kon terfiha kir taghira kir nearu, lakini allay tota bagnikani harama, lano enneda ju, yani riba galagili, kesbeda ju kir nougil ekachinan ashriyaimu.